Alenya ngya da nda nju ngya, nda yo ngatə məsəɗakur nyi gagaɗa gagaɗa. Alenya ngya da tsəu nda nju ngya, a da yo ngatə məsəɗakur nə ngya i i nda yo ngatə məsəɗakur ni nda bada wa yi la a u chul ngya ngya nyi, kər yo hətə jigadəma ɗa yo ɗa ləhə a dza dza tlakə nyi. Nacha ngə tangərma ma ndəa ngya cha ɗa na cha ndər munyal, chul ngəna ngya yo i tlakə nyi oal oal oal gagaɗa. Ma ndəa ɗa na cha ndər munyal cha, tlə cho ngya ana bada wa. Bada ma i cho ma i u char ma a nacha ndər munyal cha. Ngama ko maa ndəu, ma ndəa ɗa nacha ndər munyal cha, cho nau ngya bada ana wa u dunəya na. Cho nau mər səu mənakəu, ngama nacha ngo char əna ndə nənə nə ndə məlakə cha. Amma ndə do nau uya kərnyi tə dunəya nani bəra ndə do mərtə nyi sə wa. Ndə do nau uya kərnyi tə dunəya bəra ndə do tliya nyi huɗa cha wa. Nacha gwaati yi fara pə ɓe nyi tangərma yi nda ndəu ngya na yo i ndə ngya, ndə nda yo i ya ngya ni, nacha ngə cha ɗa ndər munyaləu. Am ma ɗa munyal da tsa kə wa, kər yo la a da mo nau ngya wa. Ya əngə tanyi tsəu, ma a nda ɗa munyal da tsa cha wa, a da eo nau ngya na tlakə nyi wa. So tangərmar ndə nda yo i ya ngya ni, ko kuma yo i ya la a ndə ni, nacha tlakə nyi cha ɗa nacha ndər munyal cha. Mətləkunyi. ndə ndə nyi ɗa ndər ləvər hyel. Ma ndəa ɗa nacha ndər ləvər hyel cha, to sə mənakə cha ya chul ndə wi ngəngə ngə bada a u gwa a cha ngya ni. Ko mala ko həa, ma a ɗa munya tsa cha, ya nacha ndər ləvər hyel cha, ko nau biya ko ki hə nyi, a ko ləvər komi wa. Gama mya gwaata? Hyo nau shi ngya tsa atsa a wi nda hyel o i. Hyo nau ma i aku chir zhang, hyo nau ngya hyo nau ɓwanya, hyo ngya hyo pə səu, hyo piya sə kyara hi, o ɗa tsa atsa a o dəhə sənda hyo məra. Bada sə hyo gwa a hya mər ma a, ka gama ləvər hyel da ya a munyal ya muyal da tsa tlakə nyi, ko la a ma kə na ənə məno məra, kər hyo mər sə wi nda. A ah a mo kina ɗa ənə wa, ah ənda mo məra, kər hyo ngya hyo piya kyara hi, hyo yarda na sənda hyo biya hyo məra. Hyo mla səkəhi o gwa, o ɗa tsa atsa a o dəhə sənda hyo məra. Am ma ɗa a ləvər hyel da wa, ya a munyal da wa, a da kus səsə nyo go laku wa. A da kus hyo nau uya hyo ngya na tlakə nyi ma wa. A ve jigadəma nghə da ma səda o təɗə jigadəma nghə a yakəri wa. Ya vanya sənda ngan tsəu, wi naya bada yi laa ndo məra, a do təɗə jigadəma ɗa ya dza tlakə nyi wa, nacha ngə ma yi la a ndəu, cho sa sə sasa. Hal ə ngyatə ngyar ndəu bəra naya ndər sa sə sasa nga, a do təɗə jigadəma ɗa ya da tlakə nyi wa. Sənda gwaatə do təɗə jigadəma ɗa ya dza tlakə nyi wa, kər yo har tlakə nyi ndani wi ndə səwa səwa nda. Wi vanyi jigadəma nyi da wa, kər sənda cho mər nacha ngə Əmma cha uya kwaba zəm cha ki ɗəlbiya sə ngə cho sa nga? Ama cha uya zəm cha kəra cha ɗa ghəuu, cha uya cha ɗəlbiya sənda o hə nyo kəra cha? Nacha ngə sənda o jigadəma nyi ənya ana əzəkəu. Amma vanya dəhə sənda cho mər o vala nyi, a biyama nda o vala ngyatə ngya nyi, kər ko vəra la a a chul ndə wi ngəngə nga, a do vəra jigadəma nyi wa. Ndə nda hətə sasa ngə oal oal oal a biyama nyi, bada waɗə ma a da ko vəra la a tlakə nyo waɗə wa. Tlakə nyi do dənghatə bada ənda cha ɗəlbiya sabul cha china kar nyi nə wa. Tlakə nyi do ɗənghatə bada ma cho biya mbudla ma a əngwa cha china bada hi ma cha wa. Əngə tanyi cho biya, cho biya ma i eo pama nji, cho mər tanyi sə kər vənghəu, sənda gwaatə kuma nacha jigadəma nyi, əma cho uya kwaba zəm cha ki ɗəlbiya sə nga, cha shi sa ga cha ka ngatə kəra cha ghəngha? Ya kər ko vəra la a chul ndə wi ngə ngan ja, a do mər sə tsa atsa a wa. Dəhə sənda cho məra, bəbədləm bəbədləmə dəhə sənda shilo jigadəma yi nacha cho ha. Bada kə shilna yi ɓwanya, ə wane da əngə ko kina mər nganə wa, kər ko la a tlakə yi a do cho ngabiya nghə wa. Səndo kəra cha nda nacha tanyi cho məra. To chul ngəna ngyatə ngya chul ngəna ndəu, ngya ngya yi a do vala nyi wa, ya a do təɗə jigadəma naya wi naya, bəra jan ndə nənə nə yo i ya ngya ni wa. Ndə nda yo i ya ngya ni nacha wi nda yi na, tlakə cha ɗa ndər ləvər hyel, tlakə nyi cha ɗa ndər munyal cha, o dəhə sənda cho məra. Am ma nda ɗa ingə ngəngə ngə da wa, ya a tlakə nya hətə sasa sə ga ɓəla fəkər a kəri A laku da jigadəma ɗa o hə yakəra tlakə nyi bəra tsa aka eo ngya wa. Ngam sənda gwaati nacha ngə yo har ndə ndə nyi, wi ndə kəra sakəda nga, yo har wi da cho nau məriya vanyi sənda ma a u vala nyi o ngya nyi nə ənya ana əzəkəu wa. Bada chi nda hə mala bada ga uya ngulisha a, ko nda la a ngulisha a ma a nanda ngə o nda gəzə nyi. Səna <hesitation> tək sənda o kina ɗa nacha ngə nacha ngo kina gəzə ngulisha a ka aman nda, amma kər ko vəra la a chul nji wi ngəngə ngə o ɗa ama ngo ki zuya ma a zoa kwaba dam pəchi o ɓəla shi ɗəlbiya uhi o tagu chul ndə wi ngo səma. Bada laka ko kə ngatə chul sə wi nga a ɗa ko bada kə la a chul sə wi nga, a laku da ko na bəra tlakə nyi ko na ya, <hesitation> cho <hesitation> ndə mənakə ngə wa. Ko har nyi a təkəra ndə ɓwaɓwa a nga. Ya sə nga ɓatliya nyi ndə ɓwaɓwa a nga nacha ngə sə ngə cho sa nga. Ngama wurnya səndo jigadəma nyi nga. Nacha ngə ama ya uya kwaba zəma, ya ki ɗəlbiya nənə nə na? Ama ya uya kwaba zəma, ya ki mərtə nənə nə na? Chul ndə wi ngəngə ngə nga, a da ndə dur ngə wa. A laku da jigadəma ɗo ha bəra tsa aka eo ki ngya ana chul ndə wi ngəngə ngə wa. Sənda makərkunyi ko kum makərkumnyi nda yo i na makərkunyi, ndə nda o ndə nda ma yi la a cho mər səu jigadəma ɗo ya kəra cha, nacha ngə. ma ndəa ɗa nacha ndər pə jiri cha. Mayi la a dəu a do hiwa sə wa nga, <hesitation> yo i ya da cha sosai yo i ea ngya na cha ea mər sə na cha. Ngama mya gwaata? Nacha yo cho zənə bada yi mər sənda a da tsa atsa a wa, cho na ɗa, a da cho ki na ɗa wa. Ma ma ndəa nda uya kərnyi da cho pə jiri wa nga, bəra kər uhina sə bana uhina sə bana uhina sə bana, yo nga nyi maa na a ndər ɗa ndəu. Sə sənda gwaatə yo na ndər <noise> ndər ɗa ndə cha, nacha gə cho mər səu, ə ətə ɗəuwa ətə ɗəuwa ətə ɗəuwa ətə ɗəuwa. A nə cho zənə nənə nənə jiri na, amma kər cho ɗəuwana, anə nənə nə jiri na kər njo ɗəuwana. Am ma a nda ɗa bəra ndə ənə a jiri cho pəa, a cho uhina sə wa. Bada səa ɗa, cho na ənə səna ɗa, a da cho ləvər wa. Bada njo shi tsəya nyi, amma cho pəna jiri. Ndə ngəngə ngə yo nga nyi, ndə dur. Ndə nda kuma eo nau ma i na cha eo mər sə tsa atsa a nga, ya yo nau dlədləɓətə sənda ma kərnya naya u vala ɗa, ya chul ndə wi ngəngə nga, ko vəra laa cho ɗa ka biyama biyama ma a dəhə sənda cho məra, cho uya biyama biyama kwa. Sənda gwaati, nacha a ləvər da kwa cha wa. Ya hye maa u i chul ndə nda o pə jiri, wi ngəngə nga, sənda o vala u ngya nda cho ngya, u dəhə sənda cho əra.